Fɛn kuzining, fɛn kufɛ faa, fɛn kufɛ taat, fɛn kufɛ, fɛn kufɛ naas, fɛn kufɛ toon, fɛn kufɛ rataat, fɛn kufɛ nakataat, fɛn kufi nkara, kufɛn kufɛ agyeng’a zining, kufɛn kufi kusɔk, abe azining, abe afaa.